Lawareng xaau. iesen iaa steven kilala iaa ian matenbung pananiu. Nugu xobel tia lossu. Iaa manman ian asising ian siin nineteen seventy one. axap-axap nineteen seventy one. laa manman ian asising siin nineteen seventy nine ale papua sii nineteen eighty eight. talawa gem manman ian nagem pu tinaxa amusili no pula, ga xosar iaa mi nugu tat gelu ga til amimil sii abia no tinaxa. Ase no met axuk no met a lima. <noise> gelu manman ian town amusili abia no tinaxa ga le papua atala. Nugu tat iesen ila baba. <noise> talawa gem arara ma abia no inaman lau gem til ian totore ian anua totore tala ian inaman laba. Ase papua no met a et. Gem xosara abia no totore xalame-xalame-xalame. atumaan et abia no met. Gem ba sebula tsigai abia no met. biaxa met lapala ngali na ba se la lima ngali ararai. Bia nagem no inaman iau diti soln tsa siin abia buol ti xalili gem. iesen aias buol'lunganga.'Bia diti la manman lau papel ina gem di mula. papel di se manman lou. Bia bi amusili abia no. Asising ngen lamua di ga manman tile lapala. Amusili nagem no pula tile lapala. <noise> xaal gem se le manman lokobel <noise> lossu <noise> bia bi gem no <noise> nagem no sinae siin di-dita manman tile lapala gem adodomi din tsa gale la papua atala. Gelu tat ila baba gelu til amusili nagelu no nagem-nagem pu tinaxa amusili abia project ina <hesitation> mining taia ian inaman laba. No tinaxa axap xol axau amusili abia no papare ta taee ta dis no. Biaxaal di dere bia papare tuman dis. Bia met twenty twenty five bia. Totore na ba se la xap atia. No inaman iau biaxaal di xap-di xap sang ngali lasi gem malen gem no. gem papel ina di. Di xosara gem male no inaman xatsap. No totore gem amusili no ian anua totore ian town ase asingen male gem no inaman so ngeniau. Nagem pula. nagem no inaman di manman a paua atatla. <noise> nagelu no. tat en iau di xap asising. Namang ina li asising tia di xap til amusiliabia no, ga xisara di ga xap mun leng axau siin no mara ngali xosara. Bia bi gelu ga til amusili di. amusili abia no tinaxa <noise> ngali lamuan di ma asingen di siin sel ngali amusili ngali gem ba alet. Axap siin abia no tinaxa ta tsap tile lapala. Inaman arara bula ian maten bung <noise> dixap bal axau siin gem amusili no daan totore di xa asaiti di male ge xa ngani nopun xuxute ina abia no mara. Soina gem xap mun adi tsa xa was. gem xosarano mara taman nagem no watwat tsa. Nan xuxute gem adi siin abia no mara siinnagem no putiaxa gem xaa xosara tsa. Ngali til amusili gem ngali abia ngali xosara abia no tinaxa. <noise> tawala ase xalame siin xapkat ina ulang. gem san ngali la lokobel. <noise> axapxa xuxute ngali la lokobel <noise> bia xarin leng bula siin christmas <noise> ge xap ati gem ba sen we? <noise> bia bi <noise> gem ga manman mu nanau <noise> adodo amusili abia no mara. Tamale <noise> ase tsap male xa mamahet <noise> no inaman lokobel na te di asising naba <noise> rom axau. Biaxaal di la ian asising. bia xadi no sinae bula a xosara di <noise> di ga adodo lua siin gelu. Gelu <noise> xosaranomara ngali axau siin gem arara. <noise> Axap xa bula ian matenbung ta pupuan ngali xosara abia no tinaxa. <noise> biaxaal di xalame ngali le manmanmi gelu, di le sol. amusili abia xuxute <noise> ngali angen. xuxute ngali bua, xuxute ngali sikar, <noise> xuxute ngali xosara no daan mara arara. Bia bi di ga adi abia no matkain mamahet di ga sol papali delu. <noise> gelu manman <hesitation> asuk papua no leng. no met ase et. Tawala gem se arari abia no. gem se arari abia met ta et, <noise> gem se taxa turung ngali tsigai abia met uul lapala. Sebula til ngali xosara abia no tinaxa. Bala tinaxa ge ta til amil siin no manmamel bula di ian abala no tinaxa. Biaxa manmanel di xalame taman axau biaxal di xalame taman tsaxa. Di we na aliet mara mu siin gita. di ba sol papali gita ma na ba xap xida xaa eas. Bia bi gelu ga til amusili no nagem non tat <noise> ngali lasi <noise> o ngali adi bula xaa mara axau ngali manman lolobet ina gem matenbung arara. Ge se tsigainno totore mi no manmanel. Di putsi tsa gem ma gem bula gem til wat. Siin sa?'Nagem pula asuk mara luot. siin gem no matenbung.'Xaal ti tsa inaman di metmet amusili pula. Talawa no manmanel di xalame di we di tsigai xida no mara mu ngali adi ngali sol. Biabi gem til. aare til mi nagem no tat ngen iau ngali xonon ngali adi axau siin abia no ma tinaxa ngali tabali matenbung. Axap matenbung dokdok sauk. gem tuman pasxuk no sus ina abia matenbung. Bia bi asuk leplep ngali til amusili abala matkain mak ina matenbung ngali li totore axau lolobet ina gem. <noise> biaxal ina di xap xa. Xuk bal siin nagem no tinaxage ta xoxosara. Biaxaal di li totore siin gelu. biabi gelu ga til wat mi nagelu no tat en lau ngali xosara axautsi abia no tinaxa ngali axau naba tsigai matenbung. Ase xalame siin pu xapkap ina met no manmanel bula di xa <hesitation> xalame axau siin gem. taman xaa totore. Di ta ee-ta ee no mara. gem se pelmet ase aisa no time ge se xaa emagae mi di <noise> ma bala tsa di ta lo ta ee adisi no mara. <noise> axau <noise> no mara a leplep <noise> axap xa bula ngali naba le xosara abia no tinaxa. Gelu tali nagelu tino <noise> ngali xosara abia tinaxa axau siin gem arara. <noise> nagem non tat lau bi le di ta manman. Ge xap san ngali ati sen mat maamahet gem ta tsigai tala ian inaman laba. Inaman bula tile lossu di manman lokobel mu di xap adodo male ge se parasa atala nan inaman laba. bia bi gelu ga san ngali ge na mas adi xa totore axau ngali la asaiti di lokobel amusili abia nagem no tinaxa. Nagem no tata ma nagem no iaia di tiltsoli no totore nineteen ninety six tsa. Ga xalame-xalame gale papua atala. Biabi di se met o no totore tsa ta lo xalame-xalame-xalame. Gem maba no iaia ma no tata ga ti dokdok siin taim. ge se alet tsoli abia no tinaxa. Asuk leplep. namang ina xuxute. namang ina adodo. namang ngali til etudim axap tsap axau. Ge xap-ge-xap ngali ati abia no. gem tali nagem tino mu ngali lasi male namang axau na mas tsap. Malina na mas tsap siin abia no nagem no tinaxa. Asuk papua siin no met asangaul alua ma ga la et papan. twenty eight years. Bia bi gem xap nap ngali ge xap papua ngali ge papali. Gem na mas xosara arara abis no tinaxa ngali axau naba xalame siin gem, arara isa mi nugu tat. Gelu se-gelu se arari abia met. Nagelu non tat en lau bala di ta mula xa le lokobel. di ba lamula siin bia met lapala. <noise> bis anua totore gem ta xaa le totore lalon na ba tiltsoli tinaxa siin bia uleng lapala. nineteen <hesitation> sorry. twenty twenty five. Bia bi gelu man taman bal <hesitation> axap axau. Amusili bia no mara taxap le xol axau siin abala met. Bia met lapala gem se adodo ngalu adi nagem no. nagem lawyer ngali naba tiln amusili gem siin abalatotore. Gem na mas ararai siin abala met lapala. Axap xabula ngali naba le xosara xaa adodo bia bi gelu ga no totore ngali gem na mas ararai tsa. Sun abia met lapala. Bia no nagem matenbung loxobel di se xap papua ngali tali xadi xa papel ina abia no tinaxa lokobel xalame. siin sa. namang en talawa. xuxute a se mana a we na se xap. Amusili no mara ina abala no inaman laba asi xale lapala. gi se xap san ngali ati gelu taman abala nagelu tinaxa. Bia bi gelu ga se manman mu ngali gelu na mas xosar ararai ma xosar pua abia tinaxa siin abia met lapala. Nagem tat ase la lau. ase la taxa turung mi abia nagem bu papel ina matenbung lau. ngali di bula di ba la mula xalame next year. twenty twenty five ngali gem ba se xosara ararai totore. bia nagem. Tinaxa gem ti xosaraa-atiltsoli tsa siin nineteen ninety six. Amusili nagem tata. lesem ila kamilus. <noise> ia ti atapasi abia no totore amusili nagem pula tile simberi. Iesen abia xolot 'songat; bia bi iaa ti atapasi abia totore tuaa siin abia time. <noise> xalame-xalame-xalame. was mu tale. ta xap xosap pua amusili abia di ti tsoli. Ia mu ti suk ati tsintsin ina abia no xolot arara. <noise> ia ties mi abia no inaman amusili taim ina mediation. Di ti es amusili abia no tigatiga xale lapala pan no buk. ma xa ti xap papua ngali. Naba torem <noise> bia bi bia mediation lokobel. totore ina amusili no pula ia ti-ia ti adi abia xolot ngali male di ga tali abia xolot siin amusili xaal di se xap nap ngali tore amusili abia xolot. Bia bi gale met li abala no totore o totore tsa abala ta manman ian anua totore. tala ian inaman laba.